Naley naley edan لمبة بنية elin <hesitation> لمبة عادي <hesitation> elin onday gon شتاء welen orkiy la gouren welen orkira engokani <hesitation> engir طست dawila eage ka orosa ademri kakiy ken tan teage kesa.